ببدأ بالعبارات العامة، مساء الخير اسمي كذا انت منو ؟شلونك ؟صراحة انا مستمتع وايد بالحفلة تعرف شنو الاغنية اللي قاعدين يأسفوها الحين؟ عبارات اكثر خصوصية اذا شفت شي ملفت مثلا عجبني قميصك من وين شريته